Koa fa avy ampiasan̈a zen̈y, zah tara. Zah mivolan̈a amirô kanefa fivorian̈a amin̈any io. <hesitation> Mivolan̈a amin'olo jiàby ah! Ten̈a miala tsin̈y fa noho zah nahatara fivorian̈a tsika niany. <hesitation> Koa raha mety afaka tohizantsika hely fo fivoriantsika avô zah mikoran̈a aminarô ino antony nampa tara zah.